Bon, maarooji gesal, maarooji ladde. Maarooji gesal en jooni, coordi mun ɓuri welde kañun e maafe mun. Bon, maarooji ladde ɗii duu, maafe mun ana weli ñiiri mun oro. Sabi <hesitation> ga amen gaa kanji woni ko min ngaɗirta ndefuuji ɗii, ayyo.